Raha fanatanjahantena ataoko eky zany a miisa roy akeo, magnano baolina zaho de magnano baskety. Fa raha ohatra hoe fanatanjahantena arahiko de telo: <hesitation> rugby a de baolina basikety fa rugby zaho sy magnano satria sao de fahitako ananjy izy dangereux de mety ahafolaka anahy.